பறவைகள் தங்களின் குரல்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் தகவல்களை பரிமாறுகின்றன. உதாரணமாக, கூவல், அழைப்பு சத்தங்கள், மற்றும் எச்சரிக்கை சத்தங்கள் மூலம், உணவு, ஆபத்து அல்லது சேர்க்கை அழைப்புகளை அளிக்கின்றன. உடல் மொழி சில பறவைகள் தங்கள் இறக்கைகள், வாயு அல்லது உடலை உபயோகித்து செய்திகளை தெரிவிக்கின்றன. உதாரணமாக, மயில் தனது இறகுகளை விரித்து செரிமான அழைப்பை அளிக்கிறது. பார்வை சைகைகள் சில பறவைகள் வண்ணமயமான இறகுகள் அல்லது வடிவங்களை காண்பிப்பதன் மூலம் மற்ற பறவைகளுக்கு தகவல்களைத் தருகின்றன.